Фарҳанги Ҳиндустон хеле гуногун ва қадимист. Он аз мазҳабҳо, забонҳо ва анъанаҳои мухталиф иборат аст. Ҷашнҳои монанди Дивали, Ҳоли ва Наваратри бо шодии зиёд қайд мешаванд. Таомҳои ҳиндустонӣ бо хушбӯйӣ ва махсусияти худ фарқ